ଆପନେ <hesitation> କୀ ପରିଯାଭେ ସୁନେଶ୍ଚତ କରୀ ପାରେ କୀ ମାଁଚ୍ଛା କୀ ପରିଯାଭେ <hesitation> କୀ ମାଁଚ୍ଛା କୀ ପରିଯାଭେ ତିଯାରୀ କରା ଜାଏ ଏବଂଗ ଏଠୀରେ। କ୍ଯୋଂ ପରକାରା ପୂସାଗତତ୍ଵ ବାକୀ ଥାଏ <hesitation> ଏଠୀ ମାଁଚ୍ଛା ତିଯାରୀ କରିଯା ପ୍ରକ୍ରିଯାଗୋ ଖୁହା ଜାଏଚୀ ଏବଂଗ ମାଁଚ୍ଛା ତିଯାରୀ କରିଯା ପ୍ରକ୍ରିଯାଗୋ ଖୁହା ଜାଏଚୀ ମାଁଚ୍ଛା ତିଯାରୀ କରିଯା ପ୍ରକ୍ରିଯାଗୋ ଖୁହା ଜାଏଚୀ।